नाली साफ करना का खातिर सब सी पेली अवरोध ते हटावा जन की पट्टा या फिर कचरा। फिर गरम पानी या डिटार्जेंट टी मिले ते डाला ताकी जमी गंदगी हटी सकु.टेका बैड एक ब्रश या नली सी सैफ क्रा.अगर समस्या बनी हो तब नली ते खोलिक भितर बिटी साफ करा और देखा कि पानी सही सी जान छा लग्यु।